Ten̈a tiako zen̈y, mitondra fiara bôka ny nakà man̈ôkana za mibaiko izy. Fotony amin’in̈y an-ten̈a hain-ten̈a aia aia tokony andianan̈a <hesitation> aia andianan-ten̈a. Avô koa <hesitation> koa fa bôka maneky mibaiko an-ten̈a in̈y, tsy hain-ten̈a aia andianany io kay.